Café d'Arabie, <noise> café Viennoie, <noise> Robusta. <noise> Gny café moa tsy raha da misy tsirony manao akory fa gny tsiro itambarany da mangidy. <noise> Fe arakarakin'ny fandrahan'olo azy amizay, fikarakaran'olo azy baka apotony egny; <noise> igny gn'azahoa gny tsirony samifaha. <noise> Samy mana n tagnany n'olo zany am fandrahoa café.